A raan guna, adu guna kukim a rais, ka gaat amun saan guna maas giu, varaing gu redi pana kuking arais. Azaxai, azaxai guna maas redim a daanim. Guna maas suruk a xadiu. Araan amun saan ka redi, guna zuruk a xaif, guna if a xaif maguna, a xaif kana maas i lap. Araan gu vanong, gu zuruk a sospen, maguna rasin a rais, amaskana sospen. Araan gu vanong, gu zuruk a daanim, gu vukin lamaskana sospen, maguna makim yumi a mirum. A raan gu makim a rais fanong, gu zuruk a sospen gu rasin la xaif, ka i lap. Ma gu rasin naan, larim naan kana <hesitation> xaif kana lap ma, guna maas singin be a xadiu lamaskana xaif, xaif kana maas i lap, dikdik kuna rais kana boil. A raan gu vanong, guna raamin a sospen kana danim kana ravukai lamaskana sospen. guna waapizin amun xaif pana lamaskana sospen, maguna pizin. a marana sospen maguna raamin a rais <uninttelegeble> o kawit. A raan ka gaat daanim, o gu raamin a rais ka malmal, guna maas rasin a sospen, ma xaif karik ma kana drai. A raan gu vanong, gu zuruk a sospen magu rasin la sait, la para xaif, magu raamin masingamis tais ka.